الهواية المفضلة ديالي هي المشي، حيث كنحس براحة كبر ملي كنتمشى، خصوصاً وسط الطبيعة والهوا النقي. هاد الهواية كتخليني نهرب من الضغوطات ديال الحياة، ونتواصل مع الطبيعة ونتواصل مع الإنسان <hesitation> للداخل ديالي، وفي نفس الوقت هي وسيلة باش نحافظ على اللياقة البدنية و الجسدية ديالي..